Ebyokudya? Ebyokudya, ndakira kugura ebyokudya nk’esande eby’esande, mukwezi? Emitwaro abiri n’ebiri are arahwaho, hakuba oragura ebihimba, ogure akahunga, ogure nk’enyaama oteeke omu fridge, ogure ebinyeebwa kiro zaawe zihikire ezorabariira ngu ziramara omwezi, hamwe na buto n’obutunguru n’enyaanya.